طبعا حلوة مشاركة الشباب <hesitation> الأمور السياسية <hesitation> مستقبلهم تم مستقبل البلاد نتم مستقبل اجيالها من بعدنا، لازم يكونوا عندك <hesitation> حتى لو عندهم أفكار إيجابية مفروض ندعم إحنا الشباب والأفكار الايجابية هذي حتى لو كانت مثلا انتقادية، <hesitation> لكن للاسف العلوم السياسية <hesitation> مش مش متوافقة مع آراء الشباب، اراء الشباب.